ویتنامی کھین چِھ تازٕ، صحت مند تہٕ ہلکہٕ، یمچ خصوصیت چِھ فو ,تلفظ, اکھ خوشبودار توٚملہٕ نوڈل سوپ، یُس ویتنامُک قومی ڈش چُھ۔ ویتنامی کھین چُھ ذائقن ہنٛد اکھ متحرک مرکب، یمچ خصوصیت چِھ پانژن بنیأدی ذائقن ہنٛد توازن: میٹھ، نمکین، تلخ، کھٹ، تہٕ مسالہٕ۔